A bongbong akue enan egua <hesitation> ats ti akue siru megan a tsi skon e parem enuguku tra bongbong. bate lanmamana tra pal sohsa bakte nan hamanse nagats pot tu tsats topioko. tsats poso enan megakua matsi yena tsa mats ha te sbe guku. Okei te ngilin nan guaku tra a pota te rehene takarsa binenama a twelve o'clock. tra two kilok hatolnaka kue nan eguats trokon katun ats ti. E siru mega kuats bisket. a <hesitation> ats kekeno. baka te lehe nu bakte na tati nan hamanse gue nase gua kannan e rehe ne parparana, nase guats poso. ats topioko tskokou. ats topioko bakte hake niga man karke kue nan eguen. Te lan mamana aka katun e rehenme lan mamani tar. ko nas egla kannan a parpara kue hala seguen banonte nan- ne. Na tra pemili tar. alame mar kto nme sa katun te tasun nimi hana katamalam. alma tamlam alme hala tunsne men a saha kannan te ekani lma. akumne nas- nas nigi tra skel. kue nas- nas ove niga kannan traha kue kantua meninga a mamana pota rebna u tsimus e ngi- ngilin lan toa womi tar, betme luer ta mats hakats i tar noni.